Yau sira komɗa nuwa lllan sola parmal ghi vachi a ko gira muran thymanan kudda yika gidi sola ghi ahinya magu wuri ɗuya gukow ka ga humayaye sira kanɗa han. Sola gan a ɗuwa hinya ɗuya murran me tumo chigaba kamur uwi sigira kamur uwighi tabi ti sin tija a hinya kaga tra a birne tika buladeka, tika ɗukku shuwara suku ga ta uwnine tika radiko ata zhanbiyan ga ta wuri sola gom ta ijan am dre beji maja dre begi ko ga to wuri jata nagu a u a u ra kajata naghi, ma a u ra ka ga ta wuri umbaa ga to wuri, ma a u ra kaja tanaga kana ga radiko ayaye gutan ga ma a u ra kana ga washin taugen yaye gata washim, me muvi uwi, mur uwi, muur uwi eheigaba sola gira kanɗa nughi c in a a a go are a kwa how ɗa umbo sir wull arghi gwata wuri gretan joy are wulla, a u ga wuri amam wai, anvoye ijanin bejeye adu wan era kaja dre tabege dan, ja ta amo lehathur a voge jata mo khathur a voye sola gira kaga wul gan yau ɗage tabiyan jati naɗre tabi tituko kaja naɗar, kuru jaye kajar ma alumur ka mura mi faida tikan ɗachi kanegan sola girra kagu wurighhi jamo faida kala sihan. Aheya umvo laka kagha wuri ko kilaka a u rathatan ma jar tatuko wa shan kiyan nhata wuri sola aan biya ta mur khethur sira klɗathur ɗathaw, nera kam unda gawa nera komɗa sa iman ɗathar wa shan sola gan ta mo kgthur, ɗachi kariegan <hesitation> yaya marghi are yaya marghi kira me mur are baba mur are ɗaye sir zaman gan ma ja siki ghiye ga liko aka sig zaman gan ma uva ha trayaye. <hesitation> sir akita nugan thgay sigan ka ga uhye ka ga haul a kiye gha ko sambi yaye kiye ta ka u sanbiyaye ghara wullsi, ma yi, i ka ga ɗre a ta iɗayyaye ma ago a ɗuwako, mala ɗuwa ko sigura kam umɗa ni solla gan jati ta are biyiy alaga jati ta sine a u akiyegha hour ka gir ta sa imirsa are ɗachi ako negan sira kamta wul ako hatha parlow are gira jaye tika yaɗga ija tibe are ghi gir hakama kiga ga ta wuri a u ma a ɗuwai amma a u ra ka ga are tabege gan her sola gan tiya ja tika nan a u gira wual tv ya gir, gira wul beɗdian fir kaka yalgha gira gushe shekolla gir ma aduwa ijar dathga ghiye ta ma gir gira ka gara bawa shan a u ra kagree ɗre ta beji gan ta ija sola gan jati ta hare, wa tumo tambi yanmo tambura kage wuri ghiye Thambiyan tina ɗanɗa, ka jara par ka jara sina lamur ka mura sigum ka mura mi faiɗa ala ɗar, thikka murye ka jaar si avirgu ko sira a ɗaiy murra a mo faiɗda alaɗar ka jaw nghaɗi ko jara tra ako iɗay ɗar tikan ka jar la mo faiɗa ko chuka jar ta sina lamur sala ghera ka ga ga ganma shan sira kaumda merdinanma ar larɗa mur gan ma ka jara u wi tabiyanma tina mur tau ɗachi kanegan faidar sigan tabi tijadi hankuri faiɗanan wana muran mura ɗa jaɗiwa ijan tha nenege sira labar ghi a u aɗiwako gha tasi haune tanan a u a siry labar ghi shekol mur ma aviwa ma tha yaye ta ghadi girta labreye negan beya kuka tra uva athau yaye beay maga falchin batry na alan ka ga kuchumda kaɗabunghi alan ko inshamaallahu har tingah ta nouchinggha ɗachi siga aran ma sha allhu allhamdullahi jarne tabiti na da rya a jaɗi kano tanubi tinaɗar daye ɗarye ka tabiya chin biya var yan ɗa ka tambi na var ka jara mola mur murye ka mur gam siɗan ghi murye sira ka tambi n amur ka mura na ɗar ka jara ga suɗɗan ɗachi kanegan waiso iya kagla tika idey abiya aran dachi kanegan myuran sira taɗihiy mur retaɗar jara ɗa sallawa ratadar asalla, ɗachi shansoni tabiyan ma tip amur ka ne gan. Ka mur kliching kara mur yanɗa ka mura naɗara jarye ka jar ana mur ghi nege tisira kam umɗa a bar an sira sola ka ngha wuri gheh siru au kgeh ingenma a heya unɗa khuthuring toka ja aɗi gatala sikum maɗyewa me yewa biya ma ngaha sikum ko umtala sine kamɗu agaw a kiyga shikol ugha ma aɗuwai biyar tambighi jata naghe a u ar gaɗa non ughana a unva are wa beya ka ngha la sikum bako ma umha klching alagu ko nabar kudda ɗachi ka negan sira ka ga wuri ghi faiɗan sihan aheya mota ma ne zamanghi nera tika a u sola gan aɗi a vagan kuɗɗa tha tasi, a vagan ma ɗukɗuka siy igan jara klumiɗa arer atai ya a wula a malme ganma yyau zanɗiya tisane kanegan waiti kapekuching zaman yaye zamangeh kagha wuri wallahi ɗahiran zaman ma nermiyaye sola arghi thgu mhr jaɗiya zaman tisane ahiya har ka mur jaɗi umdira kuɗɗa ta jaɗiyaye ahiya a ɗueya, sola arghi shuwar thgɗak ma gaɗi gan umɗi nkuɗɗa ta jaɗi a ɗiya a ɗiwa waiso jaɗi ɗaji allahamɗullahi ka mur godiehing a ka tabi, tabi timirchti sakan umvira a mo areye tabiyanma tinaɗar kana ka jar mo sigan murye ka mur faidachin tajar ɗaye ka negan sola ar ghi umɗira a mo areye mur gadichin aladar tabi te nadu godichin nag an aka tabi yan am jaye tabiyan. Thinda ka jara hangan murgha tha mur ta rackching handiya mur da rakhing nanwa dachi ka neghi umdiraa han are jarye tabi tina dar mur godechin ar ladar a hinya aughi ta zuba solaghi allahamdulla aura ghagaghi han tha neneghi umd da mo kthurne amawa ka ngha trara ki gahifuwan ko shima sham ja umdura tika auwanko ka ngha trara kiya dar da ko nghata wuri sola gan kawai tamo kuthaurar memawa sir zaman, yau daye zaman ka ngha wurighi waima a da kampekuching zaman wa ma kampekuching zaman ta kampekuching kame gan ma zaman siko gaye ga luko ga mo sir zamanam ya a are yayatha are cotha are kiramitha are yayamur are, iyamur are ɓaɓa mur are kaka mur are ran laɓara dar ma adiwa tha kaka lakan kaga gham, sugan along ma ja da jadi me kaeja numawa ta kirra san kur tagatdan yau murra ta zhuda mur gan siru zaman gan ma ja siko mur thadi ka mur mon tha sola gan mawa sibiya i jan sirinta nngha ta wurin ga biya a dagu ga biga dagu ijan ta ija radikon ngha ta wunin kawai an jar ɓegi ma anvoye moko shikolga ma a duwai kana ga lasikum ɓattry are ga mo siga are a a gan han a ga washing tourge a gan jay ga mo lamar a nelaka adi har thufoma umda tai tija une t imo zaannan ma dachi alhamdullah ka mur godiching a ka taɓi zaman ma me tisi yaye latah kampekkuching zaman mai zaman kam dinuko sola gan ma zaman tisina. Zamonne dachi aheya mur wulne iian mur mo kthurme allahamdulahi mur ngam suddan zaman na thum a daduwa kaka mur are asasuwa jar sa wahala dachi acheya meso si alamur tika kirkakaf dachi kanegan kammur sine tiehususuda tabi tih sina lamur zamaneghi umdko da kam pekuehinewa, sola kaghe wurighi nirnewa uladekawa dakwa ghuwa dakwa madi kagha trayaye aheya ja kan undam o kuthirne allahamdullahi aduway ja uwithuw che a ideya mur a ideya gan kam allahamdulla a ma kaghe trayaye undi kudda mugllin yaye gata wuri kalkal dunuwa jata sukunba ne duɓu pendi adi neduɓu peyaku a di har tra a duɓu yarou foudu han million ma kir fourdu shan sdaahi waiso sira ka gangen rakehining ka <hesitation> ja mio dachi ka ne ka tabiya n amur ikkor mon ka tabi n amur ka nandar ta kara dar allahamdullahi mur gudechin a tambi umdura a mo are mur goddechim aladar daye ka jar kodda pasaha damo ka gar kilba alamar chaiman nega tiswa ka tabi ma, mur ghira kuda mura da mo pasaha ar ghiye mur tika sira ka tabi n amur jarye ka kara ɓara a jamur duchi ka negan chaiman jay amur tha ija kagla, yake ki mage sukur. Dakai ka negan ka amur kulechin kir amur shan tabi tiyeya mur kanegan kamur khaba ka mur jay a vidugu mur shan ma mur ziɓye ta ija mur meghi undi munya ma ta a mo sola ga aran kuma ka mura mo faida allahamdullahi mur mo faidan josai gadda nera uthimman ma sira thum ka mur mon ma neneghi sira ka mus uwi gan ehumɓa nera nthuman ma nthumghi sai nghula sugum sulaka tha yimi ga fuw wako ratilan, ga jiddi a uh thaa biya a utr ar indi tha kagata ehali amima aheya solaɓir beya kaja sa bege ghukwa maksu washin unvoiye kwa ingen voiye amajo ya shawallaka nghata wuri uunyan aran ma yau jara abiyan ma thifadar jida siko kullum unvoi a waun hankalan ajakdige fasahanye ajajdige, jara jaran tha thumganma fatlu ganma jarti kilɓa umganma diya tasiyan kajar kilɓa sira ta gatdda futla kajar mukana solar.